Au nega gutuma mai vanugai a bogeboge neganai mai vanuga tu <hesitation> lo en oda lekenai nega gutuma a guruga gwagigini korana tub o gitaiani neganai tu oum bru e baregoni bona mai drag e baregoni benamo vanagi vanagi ai gitana vanugai tu lo lo en oda tu asi gwadani gurugai mo ge nurugani veigari tari asi ge veini benamo wik afta wik guru tu e baregoni benamo mai guru tu vanuga ge distebiani korana vanuga tu gauka ge tanuni kevekeve ge tanuni bona tarima baregori vavine baregori ge tanuni benamo mai bogi nuganai guru ilau ilau ge veini tu tarimarima nog age distebirini geri gen age vaga lakavarini geri tanu sisiba sisiba ge vaga lakavarini bona femiri geri tanu tago geri guruga guruga maki na o geri tugamagi tugamagi geri plen ge veirini maki nan a mo guru lakavari na ge vaga lakavarini benamo mai vanuga nuganai guruga lakavari ge kira iagoni ge kira iagomarini Sina mai nega gutuma sin age seseni mai sina sese be barego ger vanugai nai au nega gutuma au gita gera vanuga lo en oda tu asi a ura viniani korana gia veigari asi ge veini gurugai mo ge gurugani eksen tari asi ge gabirini bona. Gita gera mai lo en oda vanugai maki be mase ge tanuni asi gururi asi ta gitarini mu guru ge baregoni monai vau gia ge rakarosini benamo mai vanuga gena namo kota tu lo en oda be baregoni neganai gita gera vanuga benamoni o tavita mogo e baregoni tavita tu e keini neganai gavani e keini rubu e baregoni neganai mot u asi be gaukarani senagi rubu bona gavani be ge gaukara vegogoni neganai tu namo be gorani dainai benamo au tu vanagivanagi gita gera vanuga nuganai tu lo en oda tu lo en oda nuganai tu au tu a guruga barego baregoni gita gera lo en oda tu kansoro na taravatu tari bene torero gera vanugai benamo mo ta taravatu mogeri tug era vanuga taravaturi ai begene iago benamo monai mona na gita be gaidirani gera vanuga kamasi be namoni o kamasi be baregoni o tanu kakamasi bege namoni mo taravatu tari be ge torerini vanuga nuganai. Gita gera tanu be namoni benamo gita gera kansoro maki begene gauvei korikori gita maki nan a gavani sevises maki bene ma lakatoga korikori monana tarimarima gia geri veduru bege gitaiani neganai mo kota tu veduru asi ge iagomani gavani lekenai dainai nega gutuma guru mogesina ge baregoni mero bona kekeni kamasi gavamani gena levol ai kamasi bo vaga iakuani bo vaga verereani mogeri dabarari tari begene kiragiri goi bona gauvei tari begene vevei be mai mero bona kekeni guru variguri maigeri mo dagara lakavari geri na be gene laka vigita be mo gavani na kara e veiani moga gia begene lakalaka toga benamo mogeri gauveiri bege veirini be mogesina neganai gia bita vaga bisirini neganai gia mai dagara lakavari geri ai asi bege laka togani mai tu nega gutuma bo gitaiani tu lubu mo e gauveini e gauveini e gauveini be nega gutuma tu tarimarima ge tarimarima ta tanuni dainai tarimarima ge gauni dainai benamo gavamani maki gia e gurugani e gurugani veigari be veini sevises bema watogani gera vanugai neganai tarimarima tu mo veiga lakavarina gerina bege laka vegitani be lubu nuganai bona gavamani nuganai bita gaukara ilailani maguri bege namoni. Bona gita gera iago iagoma vanuga nuganai maki veuravini nuganai bita iago iago mani bona guru lakavari asi bita segagini mai toma ta tanuni iagoni mo goira garori nugariai ema mo kara ta kiragini mogeri mabarari lubu lekenai bona gavamani lekenai dokonai tu ini gesina na kira kara ta kiragirini mogeri veigari bita veirini neganai tu tanu bege namoni bema bita gurugani bita gurugani mogo tarimarima tu ma segana ma bokana matana e bogeboge bona e garevani dainai gita maki gera guruga begene mogoni.